Mangé tüta la früta comuncue a da 'na man a la memoria, a la cuncentrasiun, ma forsi anche le verdüre, tantu menu ënvecce la carn e pöi sicürament ël pes, al e ëmpurtantissim për la memoria e anche për la cuncentrasiun